أيوا مهم جداً مشاركة الشباب في الأمور السياسية، الشباب هم مستجبل المجتمع وأصواتهم ضرورية للتغيير، لما يشاركوا ويجدروا يعبروا عن جضاياهم وآمالهم، وهذا يساعد في تشكيل السياسات اللي تأثر عليهم، كمان المشاركة تعزز الوعي السياسي وتخليهم يفهموا حجوجهم وواجباتهم، بس إذا الشباب ما شاركوا، ممكن ناخذ آراءهم بعين الاعتبار.